Sèè ka yɛ̀mɛ̀ nyùùŋ hnȧŋ ɓɛ̀i sia yɛi sȧȧmɛ lɛ̀, wȧȧŋ maŋ hnè wèè kaum kòȧ fùɔ̀ŋ kuiɔ̀ sùȧ, wèè maŋ ka maŋ yɛ̀mɛ̀ e gbolòùŋ, muŋ hnȧŋ muŋ kpùùmȧŋ nyuùnkpùuŋ dȧwiim nyȧŋ, anyùùŋ nyaŋ yè nyaŋ kuwȧ lɛ maŋ nyiŋ kpuumȧŋ, a jɔ̀ȧum nyȧŋ maŋ nyiŋ kpuumȧŋ, mìŋ dònȧŋ kɔ̀, nɔ̀ŋ ɓɛɛ diì hàmaŋ le mìŋ donȧŋ nɔ̀ŋ hìmìè dìì lii, ka hìȧŋ nɛɛnɛŋ, maim ɓɛɛ woò mȧȧŋ kùwà jɔ̀ȧum nyȧŋ mìŋ dònȧŋ nyiŋ nɔ̀ŋ kuwue, yɛ̀ɛ sùȧ ka yɛ̀mɛ̀ nɛɛnɛŋ, ka yɛ̀mɛ̀ nɛ̀ŋ yɛ̀ɛ naŋ ɓɛ̀nɛ̀ŋ hnȧaŋ ka nyɛ̀lɛ̀ maŋ saaŋ nyɛ̀lɛ̀ maŋ saaŋ wèè anyunùim nyȧŋ, e kìlȧ nyùnɔ̀ɔŋ yɛ̀ɔ kuwȧ nìŋ lɛ̀ yaȧ fɛɛ̀mȧì sùȧ yaȧ gulie ka ɓɛ̀nɛ̀ŋ kpùùmȧŋ a ɓɛ̀ salì nyaŋ, mìŋ kuwa ka nyɛ̀nɛ̀ŋ e yèɛ ȧ manaŋ ka nyɛ̀nɛ̀ŋ lɛ, sèè wo dayȧ woum kiɛ̀ŋ mìŋ dònȧŋ kpùùmò nyuùnkpùuŋ dawiim nyȧŋ, aŋ jaa ȧŋ naŋ sòò hiŋ bi dìì, Mìŋ kpuumȧŋ aŋ gbiŋ mìŋ kpuumȧŋ nyìŋ, mìŋ kpuumȧŋ aŋ jȧwè sùȧ nyaŋ, mìŋ kpuumȧŋ aŋ jaȧkpȧi nyȧŋ yaȧ zòòbɔɔŋ nyȧŋ, mìŋ kpuumȧŋ aŋ youth dȧwiim nyȧŋ because kȧ nyìmȧŋ kɛ̀ kiìŋ miȧŋ bi maŋ hɔ̀ɛ̀ŋ sùȧ, ka ka ka gbeè ka hnȧŋ, wo dayȧ woim fè ke kapȧ, mìŋ nyɛlɛ weè faì, ko gboo miìŋ mìŋ tɔɔtù because kȧ nyìmȧŋ yèɛ maŋ kɔ̀ diɛŋ, e yèɛ maŋ hɔ̀ɛ̀ŋ sùȧ lɛ, e yèɛ maŋ hɔ̀ɛ̀ŋ sùȧ lɛ kɛ̀ kȧ naȧŋ ready wèè aŋ bȧ kpùùmaŋ, kauŋ ɓemè kauŋ gbòȧ kɔɔ kauŋ hìȧŋ ko gboo miìŋ kauŋ nɔ̀ŋ nyɛ̀nɛ̀ŋ sùȧ wo nɔ̀ŋ mȧȧŋ ɗeweɛ̀ sua jeim jɔ̀ȧ nyaŋ yaȧ lɛ, wo dayȧ woim kpuumȧŋ nyùùŋ maŋ nɔŋ woò mȧȧŋ hnaȧŋ e tòmò diì hȧmaȧŋ kȧìŋ nɛ mìŋ kɔ̀ȧ kaiŋ nyɛ̀nɛ̀ŋ, wèè kȧìsa nɔŋ aŋ jɔ̀ȧim nyȧŋ aŋ nɔ̀ŋ tɛ̀ɛ̀ miȧŋ bi nɔ̀ŋ tɛ̀ɛ̀ ɔ̀ɔ̀ family mɛ̀ nɔ̀ŋ tɛ̀ɛ̀, ɔ̀ɔ̀ wɔŋ fuɔŋ wiɔ̀ nɔ̀ŋ tɛ̀ɛ̀, kaantè wiɛ̀ nɔ̀ŋ tɛ̀ɛ̀, mìŋ nyɛ̀nɛ̀ŋ niìŋ e ɓɛɛ nɔ̀ŋ tòmò deè sòa mìŋ nyɛ̀nɛ̀ŋ niìŋ, wèè kȧìsa nɔŋ zȧ e gbolòùŋ hnȧŋ e kaantè wiɔ̀ sùȧ mìŋ nyɛ̀nɛ̀ŋ niìŋ, soo sèè mìŋ yaȧ yɛi le ka ka ka hnȧŋ, mìŋ yaȧ kpùùmȧŋ sùȧ anyuùŋ zììlè fɛ̀ɛ̀ nyaŋ, mìŋ yaȧ kpùùmȧŋ sùȧ aŋ yè nyaŋ fè ɓɛìŋ ɓɛnɛ̀ŋ lɛ, mìŋ yaȧ kpùùmȧŋ sùȧ aŋ jȧwèsùȧ nyaŋ because yȧwi nȧȧŋ aŋ jɔùŋ nyaŋ è yaȧ mɔɔnɛŋ sȧȧmɛ lɛɛ̀ sùȧ, aŋ bȧ nyiŋ felaaȧ fè wi nɔŋ sùȧ wò wi dangè, muȧŋ nȧŋ kanaŋ, mùŋ komo jɔ̀ȧ wii muȧŋ bi nȧŋ nɔ̀ɔŋ sɔ̀ɔ̀fɔ̀ dìì, sèè dayȧ goum kpuumȧŋ ngèè jɔ̀ȧ wii kìlȧ nyuùŋ tìȧ maŋ tùwa, wo kìlȧ nyuùŋ tiȧ maŋ mùȧŋ, wo kìlȧ nɛ̀ŋ kpȧna sèè mùŋ go dèkȧ tɛɛ maŋ zòòlò dayȧ wèè woum jȧȧ kùȧŋ kpaa,